أنا الصراحة أدعم جمعية نور لمكافحة ال-السرطان هيا منظمة تهدف إلي تقديم الدعم للمرظي وعائلاتهم ، أشوف أنها <hesitation> يعني هدفها مهم لأنهم يوفرون رعاية نفسية ومادية للي يمرون بتجربة صعبة. الوقوف جانب المرظي الصراحة يساعدهم علي مواجهة التحديات يعزز الأمل في قلوبهم ، هذه الجه-الجهود تأثر بشكل إيجابي علي المجتمع كلة.